Nyee kikora mchere, nichagha iyela mchele niondoe lungo niwikie mchere ena lungo niathe idola mawe na mabubuna nifunye na uchafu yaai uchafu sosha halafu niyene. Halafu niondoe safuria niwike rukwenyi, niwikie mringa niashe moro niwikie jikoni. Kole ni moro wangwi nasha moro navikia safuria kwarukwenyi na mringa kole ni ijiko nde asha mkaa ndewikia safuria mringa ndevika ena ijiko ya mkaa. Navikahoo mringa huya enda chemka, mringa uka mchemkande pima kiathi cha mchere wakwa ndewikia mringa tho. Ndewikia mafura na mringa ukamchemka na wikia na munyu, yachemkaho naonja ku munyu yawekolerie na mringa huya nakolea iye munyu kolerie, merehondembikie na mafura tiari wachia mka mringa huya luvanaondoa nao- ondoa mchere wakwa nauthamba, mkame othamba naufunya ena mringa na vikie ena thafuria yaikie jikoni ya mringa nihathalo luva hai kora navikia moro kidogo wachemka. Kamechemka hoo ndefinikwao chemka chemka ho ndekekinderio nde- lolia luva vapungunde pungua mringa huya mringa onde huma naughaluta na mriko. Nikanughaluta na mriko navikia thahani yeyayakawia mfinikirie navikia na mkaa kawu cherewakwa na nepengutha na moro mchere wako ondeanza isha mboa mboaa basi nichighefunya safu- saani iya nalolea nakora mchele wakwa ushiye nikeleugha tiyari nipakua mchere huya nichafuadhia mchere.